Pos ave los que me salin: la xota estremeña, la salsa, el tangu, la bachata, el vas, el framencu, la dança contemporania, la samba, la cumbia, el jazz, el hip-hop, el ballet, el raguetón, el tap, el swing, las sevillanas, las xotas aragonesas, te val assina o tengu de siguil hiziendu memoria? Los sonis, los picaus, el baili la botella, el baili'l pañuelu,...